Di solitu mettu carburanti nta l’automobili na vota ogni misi tranni quannu aju a jiri fora di la me citta pi travagghiu. Quannu vaiu fora aju bisognu di mettiri carburanti na secunna vota na ‘n misi. La me machina camina a gasoliu.